Akyerɛba, nokwarsɛm nyi adze a ereyɛ yi m'enyiwa nngye ho korakora. Medzi kan m'aka akyerɛ wo dɛ adze a mereyɛ yi, Owura Fosu regye ntsi meserɛ wo ma munwie, muwie a, asɛm biara a epɛ dɛ enye me ka no, mebɛba ma enye me aka. Afei, ma ͻnye na tseetsee ara na eretseetee me yi. Nnyɛ dɛ memmpɛ dɛ mebetsie asɛm a ereka no, ntsi nya abotar, muwie a mebɛba ebetsie na gyaa me ma menyɛ dza mereyɛ yi.